דא אסאך חיות אין די ים וואס טוישן קאלירן ווי צום ביישפיל די אקטאפוס, און זיי טוען דאס אדער זיך צו באהאלטן אדער צו רעדן צו אנדערע און זיי קענען עס טון וועגן זיי האבן ספעציעלע צעלן אין זייער הויט וואס ערלויבט זיי צו טוישן קאלערן.